Sakafo moa zany tegna agnisan'ny mamp- antoko mahavelogno olombelogno, sakafo satria satr- sakafo magnome hery, tanjaka ho an'ny olombelogno ary ôlombelogno kaofa mahazo hery ndraiky tandr- ndraiky tanjaka <laughs> salama tsara de tsy mararirary.